भल कलहू परसू हम अपन संगहतियासे भेटे गेल रहली। हम अपन संगहतियासे भेटके बहुत देर तक बात कैली । बात करते करते हमनीके भूक लागगेल । आब भूक लगगेल त हमनीके होटलमे गेली होटलमे बैठली होटलमे बैठके एकछिन बात कैली। बात करते करते हमनीके पिज्जा मगईली <hesitation> चिकेन बीर्यानी मगईली, चिकेन ललिपोप मगईली ओकर बाद हमनीके मजासे खैली। आ खाके हमनीके पेट भरगेल। आब ओकर बाद हमनीके <hesitation> और तैका देर बात कैली। आब चिकेन बीर्यानी बहुत तरिकासे बनाइये। केहु आदमी <hesitation> कौन तरिकसे पकाइए त केहु कौन तरिकसे पकाइए। आब चिकेन बिर्यानीमे मास रहाइए उहेमे आब भात रहैए उमे बहुत तरिकाके मसाला रहैए। उहे मसालाके कारण चिकेन बीर्यानी खाएमे भी निमन लगाइसै। आब चिकेन बीर्यानी मुस्लिम सबके भी सबसे मन परेवाला खाना है।